﻿Ebyobutegyeki byiine omurimo muhango okukuraakuranisa ebyobugeinga ahabwokuba ebyobutegyeki nibyo birabaasa kutandikaho amakorero, <hesitation> bikatandikaho amashomero, bikatandikaho <hesitation> bikombeka enguudo, bikatandikaho <hesitation> obutare, bikatandikaho nenyegyeesa, kwegyesa abantu ebikwatireine nebyobugeiga, <hesitation> kiramanyiisa ngu ebyobutegyeki byaaba bitariho abantu tibakabaasa kukurakurana omubyobugeiga ahabwokuba abantu tineine sente, kukira obwiire obwingi abebyobutegyeki nibashorooza emishoro, egyo mishoro erayamba kutunga esente zirabaasa kuyamba abantu baratandikaho nkamarwaariro, amashomero, enkuuto, yaaba baratandikaho obutare, ekiramanyiisa abantu tibakabaasa kubona ezo sente kwonka ebyobutegyeki birabaasa kubona ezo sente zirabaasa kutandikaho <hesitation> ebyo byoona ebi nagamba.